Mi hinnoto miɗe ñoƴƴa telefon am tan walla so miɗe jogii jimi mi heɗoo. Ko heewi ka fuu nonnii woni no ngaɗam mi. <hesitation> <hesitation> Nii nii waɗta kaa so neɗɗo heññitoroo.